Nyew, da nye da nyinara no, ho hia dɛ obiara tsie nkaabͻsɛm anaa kasɛɛbͻ a wͻdze ma wͻ efir do, nkasaefir anaa TV do osiandɛ, mpɛn pii no, sɛ ͻhaw bi bɛba a, anaa asɛm bii esi wͻ ͻman yi mu a, ͻyɛ dɛm kwan no na wͻfa do wͻkasa kyerɛ amamba. Ntsi ohia paa dɛ obiara betsie kasɛɛbͻ wͻ beebiara a ͻwͻ biara aberbiara.